أربعتاش ثلتاش إثناش واحد صفر خمسه سته ثما ههههههه إثنين ثلاثه أربعه اااا خمستاش إحداش عشره تسعه اااا ثمانيه ممم صعيبه اللعبه لي صعيبه و خاصه كإنه مش مكتوبين جدامك.